ما فينى احدد وظيفة معينة، أنا الحمد لله ناجحة بوظيفتى جداً جداً، <hesitation> لكن خلينى أحكى إنى عندى نقاط قوة كثيرة فى أكثر من مجال، يمكن أعتقد أنه لو إنى بدأت شغل بواحد من هذه المجالات، إنى راح أنجح فيه، وراح أترك علامة فيه، لكن اسم مجال معين مو عابالى الحين أى شى.